اوكي غاح اطمش مسلسل واقرا كتاب واقرا اشياء اغيد اقراها اشبع نوم والقيلي فغد شغلاي اعملا من اعمال يدوية و كذا <hesitation> كثيغ تعجبني واغيد بس يصيغ عندي فراغ دقعد اعملا لان صاغلي فترة ما عيملي شي ما عندي وقت